Teña ara-dalaña aloha ny mampiasa teknôlozia mba hañatsara ny fahaiza mañao ny olombelo. Satria amizao fotoa amizao andro hiañantsika zao a. Ny teknôlojia zañy efa mibaha toerañ'izy io sady efa manjaka loatsy eo amy fiañanan'olombelo sy ny raha ataoñy rehetra.